Molo mangaratto iba kan bahat do iba marsuo alak dongan-dongan niba sian na dia dia kan ima kadang saling martukar ma ita kan isi iba biasana mangan aha molo dihuta niba alai di huta ni alai mangan aha kan molo na tabo na ma ulala kan sian donganku ma alak timur i kan biasona alai ima mambaen ikan laut ma alai kan sak na iba ibakar sajo dei itutung sajo dei kan tai ido na sip nai sambal nai songon sambal tutuk kan songon sambal colo-colo ma goarna i kan songon sambal tuktuk ma tai ibaen inda i masak <hesitation> tai bedana molo sambal tuktuk igiling do lasiaknai kan dot bumbu na lain nai kan tai molo sambal colo-colo on inda ba nai potong potong sajo de ia i inda i inda i giling halus tai sarupo mata i baen ima mukkin kan alana baen ibaen songoni kan inda imasak soilang aha goarna amis ni ikan nai kan ibaen ma sambali kan pailang raso amis-amis ni ikan i kan ima na taboan i molo i salah sa-salah sadana ima panganan na-na sian huta na lain huta donganku sian timur na tabona urasa.